Hati, munywani wange amaziire kusoma yassera omuliimu gwakora ki, gwamubura hati nkanye nsobora nkanyoowe nkusobora kumuha amaageezi nkamugamba, omaziirere kusoma, omuliimu bweguraba gutazokere, kubanyoowe ndimusaijja muliimi ne'muragiiriila ebyo'kuliima. Ekintu echikusobora kumuleetera sente omubwangu nubwo'obutungulu, omuntu haiyina etaaka bwakuliima obutunguru, bakira kuruga omubuganda ne'babuseera omukyalo <hesitation>